Epangelo ondi wete lela lya pumbwa okuningapo, ondi wete pena eempito odhindji moka epangelo tali vulu oku ningapo tsha opo leetepo eyambulepo motshilongo, ee, otshi holelwa tshimwe, okuninga eendjila dhili, ngeno eendjila eembwanawa tadhi vulu oku kala dha longithwa ku keshe gumwe. ngaashi komikunda, epangelo uunene ohali tala ike mo- mo- mondoolopa, nande okem'kunda hwiya kooko haku kala aantu nande aakulupe yetu sho taya ehama, eendjila odhi lipo ike dhina omakwalungundju ndele omuntu shi tathiki kotshipangelo okwa loloka nale, eendjila dhi lipo ike eembwanawa tadhi vulu oku longithwa ku keshe gumwe, notshi holelwa thsimwe oku- oku- okweeta eesikola popepi naantu, shaashi olundji uunona wumwe ngashi kem'kunda hwiya ohawu ende eendjila eende oku kathika kosikola, omuntu shi taka thika kosikola okwa loloka, mo- mo- mongundu sho elimo ta longwa ota kotha shaashi okwa loloka, okweeta eesikolanande opo pepi naantu natsho otshi kwathele okushumitha otshilongo komesho, shaashi naashono nge owa tala konakwiiwa, otwaala oku- oku- okulonga aantu mba taya kavula oku kala tsha motshigwana tshetu, payife nge oto longo okanona ka loloka, okanona sho taka zi mosikola kakena sho taka kuthamo, oteende eendjila eende, omuntu okwa loloka momitenya noho, so, otsha pumbiwa lela epangelo opo li talepo piinima mbyono yosikola, otshiima tshikwawo iipangelo Ngashi ike sho tatu popi payife ngino motshilongo tshetu omuna ike iipangelo iyali iinene, otshipangelo tshakatutura notsha central, ngeenge otweta ne nenge twa tala iitopolwa yimwe ngaashi oshakati. Onandjokwe mono omuna ngaa iipangelo maala natango ihayi vulu okugandja, ihayi vulu lela natango okugandja esilo tshimpwiyu ndiya lela lyopombanda shaashi, kmuna tsha iinima oyindji, aantu ohaya tuminwa kovenduka ngeenge okwa pumbwa okuya, okwa pumbwa okupangwa nawa lela, epagelo otali vulu okweetapo natango oku tala iitopolwa yimwe ndee taya etamo iipangelo, inatu tameka ngaa ne pombanda, uuclinic uupangelo ngaa mbu uutshona, mbono nawo owa pumbwa okweetwa momikunda wo tawu etwa ne popepi naantu, shaashi natango aantu ohaya ende eendjila eende, dho eendjila kadhili nawa, yo otaya ende natango taye ya yakonge esilo tshimpuyu ndino, lyo natango ka lili lela pamukalo ngu ogo, so, otshi otshi longo otsha pumbwa natango oku talapo ngaa pinima mbyono yotshipangelo, eepte, <hesitation> no- no- neesikola, shaashi iinima mbyono ayi kwathele no- no- no ayi kwathele nona kwiiwa hotshilongo oku yambulapo otshilongo tshetu, ondaala wo oku tala potshitsa tshoku gandja iilonga kaanyasha, nge otwa tala aanyasha oyendji oyeli pokumana eesikola, yamwe oya mana nale, ya mwe oya mana nale nale esikola ndele oyeli ike momagumbo Shono ohatshi kaninga ne shaashi aantu kayena iilonga yiinakuyiwa yawo mbi yiilongela, shaashi motshilongo kamuna iilonga, epangelone otali vulu okugandja iilonga kaanyasha opo tu- tu- tu tshunithe pevi omwaalu gwantu mbeyaka, shaashi olundji omuntu natango owa pumbwa oku kala to vulu okwiilandela nande othewa ngaa, <hesitation> nande othewa hokwiikosha, omuntu ito vulu okukala itwiikosho, aanya oyendji ne payife oyeli miikonga yoku yaka. nenge moku miikonga ike mbi kayi li nawa shaashi otsho ike otshima tshi lipo motshilongo, mono ohatu tala ne naazayizayi yetu mba haye ya oku talelapo otshilongo, shono otatshi vulu okuha nomotshipala shaashi aantu oya tila, ngano nge otatu tala kona kwiiwa hotshilongo ngano aa talelipo yetu yomotshilongo, otaa vulu oku kala iha yeyamo we, natango eliko lyotshilongo tali tshuna pevi, shaashi otshimaliwa shono ita tshiyamo we motshilongo molwa aantu ya tila, ngeenge otwa gandja iilonga kaanyasha otatu vulu oku tshunitha pevi omwaalu gwaanyasha mboka yeli miikonga yoku yaka noku ninga iinima iiwinayi opo ya vule natango oku shuma komesho neenkalamwenyo dhawo.